Ae hani doka hukka dama a naftira be technology bana security camira adinga anduko ko himɓe ɗon waɗa ha makaranta na, ha asibiti na kokuma ha company ɗo ha doka hanii ngam nonnon a heftata nmon on ɗon wuwa daidai moi on bo wala huwa daidai, moi on ɗon wujja, moi on ɗon waɗa kaza be kaza. so ɗo hanii doka hokka dama a naftira be technology adinga larugo ko himɓe watta ha wuro ko ha halkaleru.